Ny fomba <hesitation> fitahirizan'ny solosaina torohay a dia amin'ilay memoire-ny morte ka na dia maty aza ny ordinateur dia voatahiry ao fehizay ny memoara.